Nyew, ho hia dɛ mpanyimfo dze hͻnho bɛhyɛ amanyɛsɛm mu osiandɛ hͻn na wͻwͻ kokrobetsir a wotum dze tow aba. Na hͻn na wͻwͻ tum a ͻwͻ dɛ wotum wͻtow aba na woyi ͻman panyin a obedzi ͻman yi do. Ntsi sɛ obi twetwe noho dɛ ͻmmpɛ dɛ ͻbɛyɛ amanyɛsɛm a, na kyerɛ dɛ, ͻmmpɛ dɛ ͻman no bedzi yie. Ntsi ͻwͻ dɛ obiara dze noho hyɛ amanyɛsɛm mu ama yeetum yeeyi panyin papa ma oeedzi ͻman yi do.